Primmu fuaus a sa moda e cuddu, s'accontentaiausu de. De su periudu chi fuausu. Immoi ci ada pru cosa de primu, ca ci funti attras oggettusu pru bellusu de. Però! Primmu pura deu m'arragodu candu fui picciocchedda, ca m'accontentau de su chi <hesitation> su chi teniausu. Chi fudi cosa de arregalu chi mi fadianta da gradiu, prusu de a mindi comprai no podia, però su chi mi adianta fui cuntenta. E quindi, m'ianata arregallau fia u pilloneddu chi camminada, di adiau codra e camminada. Eh! Presciada che pusci, Fudi chi teneu cuddu pilloneddu. Po nai, in tempusu. Seu nascida intra sa guerra <hesitation> niau de nieddu sanzasa, tenia. E, candu. Candu ci fu sa guerra. E quindi s'accuntentaiausu. Certu, immoi, chi unu du tenidi già faidi a du spedi po essi migliori, però. Giè mi seu accuntentada.